أفضل ما أكون مضطرة أنام مرة ثانية. لأن بهالطريقة، بيكون عندي وقت أكثر أسوي الأشياء اللي أحبها وأجرب أشياء جديدة. النوم ياخذ جزء كبير من وقتنا، وإذا ما كنت محتاج أنام، بقدر أستغل كل هالوقت في أمور مفيدة وممتعة.